Tsukrut jo topitas egäle poolõ sisse. Ku tahat, et tuud veidemb söösiq, sis piät kaema, et esiq tuud söögi sisse ei panõq. Olõ-õi vaia tedä toppiq sisse. Saat ilma kah. Om väega hää ilma tsukruldaq kaq. Piä-äi tsukruga kohvi vai tsäid näütüses juuma.